kondor lebo dhyan nirama bake out al hore no dhiroda ni dhiroka mawdoma jisab bongo benanta to mawdoma ardi bewe bheni beselata kanjwa dhyan sa aigo dhiroda ila ol go to london dhala sela